Ngu thodum save sava kama sunaski. <noise> Sunas ki mangeth de <noise> asik kangu thais sa calana ngatat save sa ma ka sunaski. <noise> Da angu thai, ang ngu thais ngi ma <noise> nga ma sunaski da ngama, ma kama sunaski mat ta thi su tha namagit ma ngu thaimithong nathaivi masa ve ia morta natha. Sai ia morta natha dak da ut ma achana nuk kina ma chule ut pe va bung, mamar a ngi ian avi chai da ngi pes sa mata mamar. Pe sa maka mamar ngia chrum ia mi thu na sot ku sunas klan avik. Athaim ga achek da ka sun nas mamar a savit da chait sa maka sunas ki ma morki de vivik mamar a cha sangar athctek. Sama mar mara cha tha vusnug savtha nge. Ka tha vusnug savtha nge ma acha mamikiom ura avalikpek ura va mat pek. Dak auk da besngi na mu gis nung savtha cha mamar ma ngi na mik kanasa cha. Ngi na pes ba cha ura ngi nadon ma ngi na don ma cha madeng. Klan avi chai da ngia thik thik kanana cha da ava sung acha da ambes mama a kana su mamar. Klan avik ia kare chu sunas de ngia ve galam nanacha. Ka vlek ama git da ngi a tat na thum ga. Sunaski da amarki. Sunaski di kiki na na nama thaimga da mamar a chan mamar. Karam nama git <noise> mamar a cha ram na ma git a karam na ngeth da kangelki da mamar a ngi lu da va ngelki. Agit ma mali ambes kandram na ngeth mamar a ngi lu da angngel ki ma chatat kama ngei ki da mamar a ngi lu charam na ma git. Dak kule cha sa sa ve ma morka da chait samaka sunaski ma morki ma thait ivi da cha su ivi ivi doki ka sot kuenai muchus da chait da cha sangar atha tek. Ka sang aratha tek da ngia dra asik mithu da dat ptha cha thim nge, angabes. Am bes mamar a dat ptha cha thim nge. Kule cha doki athaim ga ma chalan ia ka su ivi dasa ka sot sa chule sa cha met ma cha su chama tek ma cha ka sangar atha tek, da chave cha tek na ngeth, mamar a chalan avik da ka ngilu chalan a chata ma dul ura amagit, mamar a cha tha vusnung sa vath ava mamukiom, muchus da avathere. Ava thae ma tha nave va avabung. Ava ma, ava ma nanukina ura va mat pek, avalik pek, ava chalames aura chini avamat pek athavis, ura chini ava cha chana <noise> ura avana nuk ki na matha tes ptha na. Dasik kat ka chalan avik da cha tha vus nung sa vtha tha. Daka suve, suvetka charak ma chalan a. Am bes mudu ngi na ma gis nung ura ngi na matnatham ga ura ngi don acha madeng. Klan avichai, asik savit da ngia da asik kalu, kama im, mudu naru ar da chu aiku ngi na mik ka na sa cha mamar. Kanavi chai dasik katha ka ambes ka na me pa nge ia avauk na nge ura sik klan avik. Cha tlu nge chalan avi chai doki ava, ava ma amusnug da chuaiku nga kana mu avas nung mamar sava nge, sutha nge ma calan a agit ma mudu ngi na ngi ma mi chin na sangngeth klan avik tek kana sa cha mavo ura dasik savit dasik ambes kana ma, ambes kana mu ava sung sava nge. Asik mu chusdi cha chalan avicha, mu chus da ngi lu athaim ga doki ambes ti kuar a ava musnung mamar mudu ma choki chatlu la uti king sa cha mamar, mamara ngi lu da savit da chatik kana su ut mamar. Ka tha vusnung sutha nge da cha these ptha nge ia ava chuk na nge ura avik ki na nge. Ava na nuk na nge da ava cha na nge ura ava ava ma achu ouk na nge avama aichiak na nge. Da aruch a ang ngu thaim ga chalan avik da mamar kais ptha nge chalan aviki. Nge ma ngit toki ngia mathithim sava kama angngu thais klan avichai, ma mar a thusnung ia guak <noise> tati chai da mudu cha mu avasnung savtha ngo da cha mat na thim ngo. Ka mat na thum ngo da. Kule ngo chalan davi chai diva chule da ngua met da ngua sangar atha tek. Dasik ngua sangar atha tek avi chai da sik ambes dat ptha ngo thum ga. Mamar a ngua thu sa, nung, gu snung savtha cha machave va bung. Mamar a ngua thu gus nungia mama ia mama ia nguait ngua thu gus nungia agitma klan a ngu thek da nguan btha ngeth klan a dul ura git ma ngu ma ngua thu gus nung na sot acha da ngu von ga. Daka sika ambes una mik kana sa chama thais mamar ma chalan avichai da mithu na sot, ngia dram ia cha thaves nung savtha nge. Asik ka thet da cha ambes ti kuar a ambes ti tuar avangnge ma amusnung da nge ve va bung ma chalan a na gal ava mathere, ava mamuk kana ura ava ngnga there. Ava <noise> malik pek, ava mat pek dak umo, klan a ngu ngu, tat na thum sa chama sunaski mat <noise> tama chama nguthais klan avik, mi thu na sot da mamar a ngi lu thi ma ti ma thatha vus nung su vtha nge da mamar ati ma <noise> ta thas nung sa vtha nge da thi vonge na ma git ma chalan ia tave thi tek da chalan ia that tu athavang nga dul ura git, mamar a thus nung savtha nge da thi von nge. Daka sik ambes mundu ngi ma ngia ngi na mugis nung savtha cha, ngi na matnatnumga mukmas kokang ngu theis natha, a da chalan ia thun na muk da ambes ma mana thina mus asnung savtha nge. Asik ti, tha nave chai dasik angnga thaimga ura athaimgi ma lu chop ki da, ura athaimga ma aumes de ambes ka na mu avas nung sava nge ura cha na mes nge avauk na nge. Ngi drum mundu na, mundu na rura da chuaiku ngi na mugis nung savtha cha narura ngi nama gi angnga matna mum sava cha. Klan avi chai dasik ambes ti kuar ava vasnunga cha vtha nge. <noise> ambes, klan avik de ambes kana mes ptha nge ia avauk na nge. Ava cha na nge, ura avu chouk na nge ura va ma ava lik ki na ne, ura ava mat ki na nge ava mat ka na nge. Klan a ngi don acha klan, klan auk kais kim mi thu na sot dasik ambes kana mes ptha nge ia ava ma ava chek na nge. Choki cha lu nge na ve bes ma mara chana ma chana mas sa va nge da chana von nge na git. Daka athemga acuk, da ma mur a chalan avi chai ia mi thi ngi a mik kana sa cha mamar, da mamar a klan avi chai da ka von nge na git ma chalan ia ka tek ura git mamar a ka tha vusnung suvtha nge nga chram ia mundu sang gisnung savtha cha de ngia ma ngia vonga ura chini ngia mat na thimga. Ura muchus di ngi ngia tha vusnung sava nge ia kule mundu ngiatik kana sa cha lan daithik mamar. mamar. Mamar a kalan avik da mamar a cha tha vusnung savtha nge. Daka suvet ka ma chalan ia ambes ngi na mugis nung. Bes ngi na mugis nung suvtha cha ia amagit da ma klan ia ngia mat na thum sa vakang nga ma thaimga ura manaik. <noise> Da ambes kana met sa ka sunaski da mamar a chalan avik chai. de ngi lu chule ka ve va bung galan. Mamar a ngi lu authais ka ngeth mamar a ngi lu slavo chi nai mono va bung ma chalan ia ve. Pa kama bung bup. Ang ngu thais da ambes ti na ma ti na met sa ve ma thinama sunas ura mania mudu ma ambes una mat na thum sa tha. Sa tha. Ti na matnathum sa tha ura ngi, ngi na mutha klan avi chai. Asik kama ithe daka a cha rotini muchus da ngi lu da a mran ma morma nga tat kama thais mudu ma ut koki ma a cha mamuk kana ura ang ngana nuk kana kunam sa chama thais mamar. Tava chalan avi chai da chama maran pe va kama bung bup nga dun dava nga dun da chalan avi chai. Ambes un nama aunari na gal kama thais ura chini a tha va the, atha vlek ia da vadi thait sa ka sunas mamar klan avi chai du chuaiku am. A da chalan avi chai mamar a ngi lu da sa vet ka da chai kana chalan avi chai, mamar a cha thu kama ka thi kana na va ma maran. Ma chalan ia tha tet, tatet da thi suva tha nga magit a ti prak sa chama amugunan da tha ma chama dul, ura chini thatet nai mono. Daka klan ia athaimga ma ngia tat na thum ga mamar, bes mamar a ngi na lu chana mik kana chalan avik mamar a cha da amarka mar kana cha da ngi lu da bes <noise> kan mamar. <noise> Avivik da <noise> klan avik da ngo da ngua thu dung da ithere da sot avik.